Mi bana namaisha ya kwa kindo musugwe kindo kichaa nyamo wingi ilewewei kokwakwa, kwaiyo mi namkoko kwale chinjiwa kila mtu likubwana, mchukua kwao huishi na bhana kindo kichaa, musafashie iwe kole nimdu kole nimlewe ishi na wedu kindo kichaa nakyo uishi kwa yesu mukilango, akukumbukane mazingira yafu, mleveve sheria yako doniiya <hesitation> a- ajile alaivu mlevovo negoshini kawa, kuna balua kuiwa kekuika na iwa keku hi hai, iwe vanduvosha vakufunguka uishi nawe kindo kichaa uevikie kilengo kesho mlakubiya ula mbukwa lambu akuka kwiiki ni kichaa ni kielele kasi hiki ni kinfa hiki kile kye u kumu ntima kuamua kuka kuvua njivilye hiki ni kilia, njivilye hiki kivichakyo nikileki lakini enamsimbo finje kokokwa anji vilengi, niishi na bhanu kindo kichaa, nifule vandu, nishirikiane na vandu kindo kichaa ni mazingira yangu kwa ishi, ufule kilandru akubyake ukieleiwa akubyikina lakini we ukubya kwa hambo kumu niwaghambi ya hiki ki- kindenchelee iwanjubilieki haiva kushivani lakini kindo kilumba aenjele kulye nikae na vandu kindo kichaa niishi nikilamu.